Inyom, ikyem iren atek-atek e. Inyon yet nkyɔrɔk fɛ ba tosok ari fi ibi itsɛng. Ba tosok ide nek ba rɛs ide, ba tosok ide nek kuyak, ba tosok ide nek ishan ni rɛp. Ba tosok nyon nek kuyak. Inyon kyem iren ateke kɛ anet fɛ ka ba tosok ayi nek, ngɔnɔng fi nesek inyon e kuyak kaakizen, izen fɛ ba da di ba da kɛs, ba da kus mo. Izen fɛ ba di anet aduk, ba teng nek ba ren fok anet adukɔng. Izen fɛ ba di net fɛ kaba nesek kuyak kaakizen izeneɔng, ba tong har na sak a rɔwu. Ba tes, ba tu, ba tosok ninyon ifɛ ri bas ba sas ide nigborong. Ba sas ide narɔ ɔng fɛ kutu fɛ ba di sas ide ba yes yi igborong. Igborong inyon, akwai igborong inyon, akwai igboro asom. Igborom ifi inyon bɛ katutu, ba te ba tutu me kabanne fi inyon da kyem idi nɔ ni wuruk. Iggorom inyon yet kaban tu fɛ inyon e di nmɔɔs. Ngɔn atek inyon, kaakizen fi bɛ tarak inyon e itarak ide, ki tarak ide itarak kyɛk awo. Ikaba tarak Ni kaba nas kuyak, ni kaba nas nkyɛng, ni kaba nas kɛ nkyɛng kɛ acen nkyɛng ayi, kɛ acerak nkyɛng ayi. Ki kaba nase bayɔng ba da ya, bayɔng bada ya ni ngɔn azɔng bakat. Ni ngɔn yɛrɛ ide ni yɛrɛ ide. Izen fi ngɔn tsin ka ba nase ibama ba da yɛre ba ren fok ngɔn ne fi ka ba nesek kuyak. Ngma izen fɛ ba di, ba da di ba ren fok a tek bayo kɛ net, a-atek bayo ami bɛ. Inyon kyem iren atek wu, nek kaakizen ba se ngma, kaakizen daga ni noon e har izen gɛ na da rasak, izen fɛ ba da bɛ ba di tes itsii. tɔ ngɔn wu fi ka ba nesek kuyak, ba kyem ba ren fok ngɔn wu ikaba nesek. Izen fɛ anet aduk bɛ da fok ni tos, ni tos kanak kakak, zɛɛt, kanak kakak zɛɛt. Ko ngɔn ateke fi se ni tu ki fok kanak kakak zɛɛt ɔng itonong fak, ba mi di ikying kak, kɛ ba mi di anet aduk ayi. Izen fɛ ba, bada dingɔn a tek e da fok kanak kakak zɛɛt ba. Kanak kakak zɛɛtɔng tonong da-fok ngɔn ateke yɔng ibɛ ɔng. Kingɔn tarak ide daga nigborom, ikaba nas kuyak, ba da yɛrɛ, bada yɛrɛ. Nek ba bɛ ayisi, ayisi ba kyem a ren kɛ angan yo ɛ, kɛ angan yo ɛ Inyon-ba kas inyon. Inyonɔng fɛ ba kas ide yet inyon ifɛ yɔkɔnɔng fɛ ba tes, ba shashang nayak e, ba nye ni njing, ba nye nayak e ninjing. Ba tes nayɛt na ban na shasha ba tes na ban na shasha na ba rɛp. Inyon idɔng ide fɔɔn awo. Inye nkɔs gyeet kyɛk ni rasak inye nkɔs gyeet iyin nkɔs nfaa, ntaat, nnaas nin rasak. Inye kufɛn, nfɛn nfaa, na ba ya ide. Inyon idɔng ba sak ide nitu, na ba ya ide. Inyong idɔng ba sak ide nitu, ba sak ide na matse wo, ba sak ide na yɛt itu. Kɛ ba sak ide ayɛt itu, ba ka ba te ntong kɛ ba ka ba te a dusa ayiba ka ba te afɛpa-afɛp nkɔrɔk ashinkafa. Fɛ ba kɔ ninjing ino ne, idɔng kɛ baf kɔɔ ninjing. Ba kaba nase naben nɔng karɔ me da bin se mɔ, kɛ karɛ me ka ba te mɔ, kɛ na ba ka ba te kurong ayi nitu. A-bate kurong, abit akon irong fɛ kurong mi ya, a fuush e, ba kaba te kurong e kɛ ba ka ba te kurong ɔng nɛ ba fok mɔ. Tɔ idɔng iras, wat rasak ziri, baka ba te kuyak kwai kyang fɛ ba ka ba tes mo kuyak. Ikyɛng ite kuyak e di se, nkyɔrɔk ite shi di se. Ashi me, ba taashi ma na ba di te ikan nayɛt e, ba di te ikan nayɛt e. Ayɛt na kane, akwai nakanɔng fɛ naka ba nɔɔk agap, nakan nakak ka ba sak na'ba rasak ziri-ziri. Naka-nakak ka ba sak na ba te inam, nakan nakak ka ba sak nabe nanang. Tɔ nakan e ki be ni na ni moon ina na yɛt ashi me ngma. Kɛ ba ya kuyak e yɔng, na ba sɔ ashi, kɛ ba ya kuyak e na ba sɔ shi. Kuyak e kukak yet kuyak ɔng fɛ, kufi susu me. Kuyɔng se ti nkpe me kɛ ba ya kuyɔng ba dan rasak gyeet, ngɔnɔng ida ti bi ka ba nɔk kuyong f kuyɔng fɛ, kunanang. Kuyɔng da ka ba nɔɔk kunanang nizen fɛ ngmash na ba kai nizen iya, ba da ka ba nɔɔk kuyɔng. Ni zen e yɔng, ba kyem ba ren atek e, atek ba nek ngɔnɔng fi nesek kuyak e kiakizen, itsin nɔ, ba ren fok anet inɔɔk kuyak ba mi bɛ. Kɛ anet aduk nɔ, ba kyem ba ren, ba teng sak, arɔwu ba, ba serese ni fam na ba tang nkum naba tang nkun. Ngɔnɔng fɛ iyet anet inesek kuyak e kaakizen, izen fi tsin nɔ kyɛk inyone di, ba ne har ba di furu ni ngɔn. Bakak da tɛm atak na ba kak da tɛm mbɔk. Itsin nesek kuyak e naba da na ba ren fok ayong yet atek atek ba